Naya este mbes ye nyabxa chan teknologia mbesxa, jwa'na bro ndena, naya tiemp ndoze na pues na njwi'n ke nakin- nakina na tyz men ngenta jwa'na nabya ndomen jwa'na nak teknologia nak teknologia nak este nak radio', telebiziona' zelulara' internet re jwa'na kadmen nlymen, nlymen guza nadepen kuan plo ndomena bay iz gabmen iz ndyenmen gonmen zi di' par tobmen radio' o thobmen thi bozin, mbay zi izlya este mbay is gabmen iz lya kuanka thi kuan nakinla po o ncholasla gonla kuan nchak thi blad kuan ndiaka pues tya lya internet neza jwi'aley lo zelular o jwi'aley lo komputadora zabay tayal ndo jwi'a kuan ndyakza o tyz lakea' zi exkezla kur'pa o kuan nlyakea' za nday internet za lakea' leyza naba mbla key naba lya imprimira' ze ndenla chanla nazynta na, naba na ndob blya xab cho li kompaylaza ze mbro chanla za jwa'na mbesna na par na ndyakna nakintoz jwa'n teknologia pues porke na akta ketemen tamen pues o o pa'nda zebana niz thi loa'nabana naba ze- ze mbakbla ze nea po ndo o mnea po ndoxa jwa'na jwa'n nak zi mbesna ndebe re yib xu nak kelular ze ntelmen mensaj naba ze nea po ndoxa tata nlya abisna, jwa'na nak per na kuanmen xomod nlymen uza pues ze na lid kap uza kapana porke jwa'n buena kuanmen pues nu jwa'na ndenuy jwa'n exkap per nea kuanla jwa'n na medita' nawue <noise> par benefiz chanmen par jwa'na jwa'n nak chan jwa'na.